Mi wiyan mo o heɓa owurtina wakkati haa nder wakkati kuuɗe maako obwirtina mintiije talatin malla aware malla haa nder wakkati doiɗi maako o usta minti talatin malla awa gotel o tokka jangifo kala nde weeti fuu.